Sj epj dj enoa kyirefuwa a, ma ibjyj ara nye dj, odzi kan ibchohor wo kyirefuwa no ho ma no ho fi nyinara efi ho na ewia edze bcto daadzesan mu na asaw nsu egu ho na ese nkyen ato mu akata do ewia a nna edze esi gya do na ehuw bjyj sema eduonu enum dze rokc eduasa ntamu. Cno ekyir no, nna ckyerj dj wo kyirefuwa no aben ntsi itum tue. Itue a, nna ascn noho nsu awaawaa ho.